بشوف اني بمشي كتير في اليوم لاني بروح الشغل ماشي وبرجع منه ماشي بحصل شي خمس تالاف خطوة كل يوم ويمكن اكتر <hesitation> وازا خرجت مع رفقاتي بالمسا فبنروح ماشيين <hesitation> توا فهيكي بينحصل عدد اكتر يعني بعتجد انه في الاسبوع شي خمسين الف خطوة ستين الف خطوة مثلا.